Nye ka pun puyaiy nyan ku nu teng a gangu mu ti nyongu lumoyir ku no yir kin lumoh gusei toh nyangu kun nuy teng. A gongu mu inya ning dangandi yir tikingi tu buyangno gangu.